Koa ohatry atako alôha, ny fahitako azy, ny biby tsy afaka mifampianatra raha, satria tsy mitôvy ilay fomba fiainana anjare; zay zany alôha hitako.